Tana gum in fan boganvile nyo komainy siisio rou ka to na iivu. Tana gum iny fan iny boganvile sikia ta mes nat iny non aka tomiivuge ta ngats fan bougainvile ma nat iny aka to na iivu. Vainy saposa tsun te nat iny ror a ka to ya na iivu, ana iivu o, ruak osiny me non tana jian a kakaii, te ruak minon mou poporos, ana ri te sauf ya tana iivu. Fei te kat fiiri na iivu ei? Sen nainy tana sen na mes vaagum ya faakats fainai to, fei te nom firori ei a jian to aya affa ei? Ana affa tiya nat iny ka non mou poporos, agagon non tan nyi ma sak ya na goom. Tan vainy tsunaun iny fan tsue, agagon non ta sak ya tana goom. Ra kat ror a isen na ka tsun iny sauf ya. Ri vaagum na, vaagum na, ana isen na tsokanei asang korori nosan. Faa ruak to faakat tsuan ya tsue to, okei, jio, Nom to kirak tsuan, tagi you to ratsiu tek to nau asana ori vaare, vaare toya nom miya fan ya giis ton vaare, nai te giis ya, ya faaparak to yu tana nuaf. Nainy te faaparak ya tana nuaf ana ayel nom to na auayits ge na nyiits nan vaare, ya ko towa na aunon, koya na gunon nom to na aunon to ya. Ya daup to tsuup, tsuup te nom osiny ya tan pinyi, nan hyioun, ya daup ton tsuup ya ka to. Ya suman suu to na a <hesitation> qunon to ya fiisen me na pinyi tsuup ana ayei ruak faarei to na iivu. Nai te ruak faaru ya na iivu ya faakats fa kinai to. ei te bangbang fiinon ya ei fei te kapoo finon na iivu to ya ei, ya nom tona ka te asang ror fapirik. Fapirik nom rori tana awei, Nom tona awei, tek tona awei, ya kat to na fapirik. Fapirik nat iny fasoaf rori tana iivu ana ayei te kamen na baau, nai te kaminon ya na baan ana ri te nom ya ri te nai vuu bus ya na affa. Na vuu rori na affa, ri te baau ya tana naaman ana ri te vuu ya na affaana affa te ka koman na iivu, ri te pos ya ri te govets fina ya teis, ri te jiuu iny a affa tana kererok. Ri te govets na ya numa. Nai te govets narori numa ri te ainy bus ya. Faaruet to ya tsiko ri faarei non ri te ka me kapu sikia ta ka iny faaruet kapu tsuri. Ri papara to tan affa, kame na faaruet tsuri faarei non kapu ri nat iny ainy rora ri te faaruet fiisen mi ya na affa. So ri fokinai, tan faa saposa. Faarof inny a iivu. Roman tan nainy to roman, sikia ta mes te nat bus iny non aka to na iivu. Teimuan te katkat a iivu sai roman sikia bus ta mes te nat iny non a iivu. Nyo tama nyo nat iny kat non a iivu San tama nyo kan, sikia ma faatsuts vanyo kan tan kat a iivu. Resik fisok, ya mat to, mat fiisen me na nat tsuan tan kat a iivu. Sai gima faatong ie vanyo, resik fiisok. Fo mes fo tsubnainy tana fo tsuvur guei, ka me na nat kan tan kat iivu, san ri gima faatong kan tana tsuvur rari tan kat iieu ge gui suri tan kat iivu. Tovei roman sikia bus ta mes nat iny kat iivu. Sei resik fisok, sikia bus ta iivu tan nainy tovei. Mam nat iny ge mam nat iny nom rom a gooni ma te sak ya na afa, nom rom a goom mam te sak ya na sinau. Kainy nai ara tsumam. Rof ovei tan nainy to ya kan. Ainy non mam peits iny rom a vainy te sak ror a affa, sak ror a sinau iny fasoap iny na naaman iny nom a jia. San sikia pis ta saanan, tsue rori sikia pis ta saanan. Tana sa, mi na aai my muan, atai te na yan mi gima nom kat tana tei muan, tan foatsuts rara, ma mim tan kat toya tana iivu. To ya tsumam ge kat osto tan sak a jian affa tana goom. Peits vaare yam, tanasa mi patsukan en, te gima faatsuts mimimam tan kat tan nom a jian to ya a affa tana iivu. Tanasa mi gim rom ma nat iny rom kat tan somap a iivu, rof, rof ovei.